<hesitation> art yo ŋeŋial no. So yimɓe baldi wajibi sonna kulle ŋeŋude e micitinnonde himɓe ko betti ana wodi. So wona ɗum jooni kalimawol ar ngol, ey heɓde ko ommbondirta e maggol Fulfulde, <laughs> wonaa ko yaafi sanne de.